Ein Sukulua ehiã, nu yi wɔ ne sukulu hiã be mìagblɔ be ɖeviwo ne yi sukulu ne woa de ŋkɔa, fiya ne nye malea, tɔnye me dom sukulu o, ne me yiyim via ne ye ɖo dzu ɖe me wo be plaque ya wo kã ɖe fiya ne egbe xle plaque ya tetea ya do dzesi be nu ya ye wo gblɔ le efiya yi ke ya tsɔ nu le eme, aha akplɔ ɖokuiwo, ne ebu kakaaa ne ele yiyia, ne trɔ gbɔnɔa ya va gblɔ be me to plaque ya ka gbɔ egbea, wo ŋlɔ nuya ɖe fiya, ya tsɔ ya tetea aha wɔ dzesi. Vɔa ne me yi sukulu, mede ŋkɔ menya ŋɖekpekpe oa, ye kpɔ plaquea ya to eŋti me nya nu yi wo ŋkɔ ɖe plaque ma dzi o. Ye yi fiyikea menya nu yi wo gblɔ le fi kema o ya nye nunyala ŋtɔ kaka vɔa, enuawo ayi ado kpoa ehiã be ɖevia ayi sukulu aɖo. Ne ɖevi le sukulua eyi me gba nya le emea, ne ɖevia le sukulua yim vɔ nunya mele de ŋkɔ nɛ o, gege vayi le wu agã lea, kpɔ gbɔ be evinye edɔka ya kpla? Nuka ye enana nyia ɖe, susu ka ye buna kpɔna? Dɔ ka ya kpla? Ne via teŋ tɔ asi ŋɖe dzi nɔ be ya kpla atrɔ tsɔe ade nenema, egɔme ye be enya sukulua be viɖe tsa vɔ, ya tsɔe axa de nenema ƒe be nu me. Maƒoe ɖe nu ne be ele gege kpoa, ye ŋtsia kokokoa ye be sukulu kɔkɔa kpo ba yi ne yea ye kpo bayi ne ye. Vɔ ɖevia anɔ gegea be numa, mì kui kpata mìa dzo nɔ fima anɔ eya wɔm wã, ema kpoe dzo sena ŋu le eme kema loo.. Ein sukulua, ye tsã ya yi kakakaka ya xɔ bac ya xɔ nusianu, vɔ nya yi ne lia, ye kpoe gbali. Ne ɖevia le sukulua yi kaka kpo ne gbe ɖo fiyi ne ba ɖo kpoa, ne kpla dɔ ɖe, dɔ ɖe tsã nenɔ alɔ ƒo me nɛ tsaƒe ne sukulua be nunya tsã ne nɔ egbɔ. Ne ba nɔ ye tsã ʋlem do, ba nɔ dɔ tsa ʋlem do. Eyi ne Mawu va yi da si ɖe edzi nɛ kpoa, ne va yi nyo nɛ kpoa ya tsɔ atsaɔ azã, mgba gblɔ be ɖeka ŋti kpoe ya kuɖo